<laughs> ùwá màa à ma túsà ènì àámi èle plém únɖí ìfù Ìfùkpɔ̀kpɔ̀ɖɔ̀ ìfù, iku maa sú ú bù ú sama maa nànyiɖe koŋ ka èé ni tócì ɖòo gó nìà kàɖi ùú mu ánì tócì ú nà tí wa hlaàwɛ̀. ùn sù úna bù úsami màa kéì <hesitation> nàá mì fènì ákà à mã áo plaà íkleà káà, ùni wàányà maa ù ɖi ùwá màa ké ùŋoni wèe ma tú sà ígbɔ ú no kò ùŋò ùn sú ìnàatúsìà ká ì nèe bì atùsìà àlɔ kaèe maa ká ún ɖi ìfù àni nìza kàyi ì í mu wàányo ì nàá tiɖòà áɖi ɖɛ́ɛ àmáa fòkòà gàké ìfù ì nàá mi tu ɔtí toà ni ú kɛɖì kɔm góò. Kása kãyi ìí ni ìbì ɖòo góò ú na tita ú nà hláà wɛ̀, nànyiɖe àni koŋ kàɖi alɛ tàa ɔ tu ìbi sí ìnɛ̀ lèe ɔ bu úwù si ú nàá mì tita mì ìnɛ̀ fãã awu ùni ámèjìjí nãá ká ze úni sú ìfù àlɔ maa ɔ̀m nìà <hesitation> u na bù úsam ùfíàa. Kàɖi ówó fe ògo lèe, ĺgbɔ ògo lèe ówó bu ɖãa yila á bua. Ani nɔ̀ɔ́nì àámi ɛnɛ́ ún bú nà fí aŋlu so ògo lèe kpii bù nà nyó ɔku màa lɔɔ̀ sìi gbì si kótókótó, kãɖi ìí mu kínì yá ì náavkpòkplikpli ámàbua à màákɛ̀ so óɖò <noise> ɔku maa ú na bù saówò foɖálɔ màawu plém ú nàa kpa níìyà ínìwà, bùnà zó go ila màa ɔɖàa yila ábua nanyi ku ìná, ì bà mì yila ábua ígbɔ ú ɖàá búsam? à màá kpòkpli ámàbua à màgó zè ífati mò ole bàá kɛ̀ so óɖò, mòle bà zò ɖu bìà ɖɛ́ɛ́ fò do ìgbè màa úni kɛ̀ kása ɔm ká nàáa mù úɖì àmáo mì ògo lɔ lèe à màa yila álɔua kìni búa koŋ kɔ̀ɔkɔ sú úniɖi ni óɖò lèe ɔm a ma mi yila ámàbua blù ì tà mi nyo ùɖù, Ìfù nàa bùsami, ù ɖi iku màa na bùsami kplale.